Ny raha fataon-drô Kanadà àby iô ndraiky, fômban-drazan-drô ndraiky fômba amam-panaon-drô ny haiko, irô zen̈y mpanan̈o tsy haiko na azonareo honon̈o araiky mandeha an̈aty ambony la glasy in̈y, hoke, tsy zen̈y fivolan̈an-drô izy. Abaka eo <hesitation> isaka voalohan’ny zie rô man̈ano la fety manamariky raha zen̈y ze amin-drô an̈y. Fa tsy azoko honon̈o tsara, ia, karà ze.